Pues neyp ko tyamën kap jada dun oy nëjuëyënë në ko'o a'ax dun nyënëmbyë tecnolofia tykyëxpë sëk uk nëyajmëbatëm mayë celularën në ko'o naj dun pën mëkapxänyë je'e juk je'e mukuk mëdyë dun wi'indum akon ka ijpë tyam je'e pakya konëkëp jadunt's jedun mëkapxëp myajtëwëp neyb jedun yaj padyë tyam o pë kaj tyam jedun ji'ib muk epëd tyjatyë a'ax dun ji'ib yaj wi'inbepyë. tyjatyë dun jajtëp tunëp, ji'im jedun këxë ti'i modoyajnët.